Gamburger go'shti asosan mol go'shtidan tayyorlanadi. Go'sht maydalanib tuz va ziravorlar qo'shilib, so'ngra dumaloq shaklga keltirilib, panjara yoki tovoda qo'vuriladi. Tayyor go'sht non orasiga solinib salat, pomidor va souslar bilan bezatiladi.